بھئی جانور سئے شینہں، بیلاں مہیں بیٹھو رہئو سئے، گھمے رہیو سئے گھمے رہیو سئے ، گھمے گھمے گھمے بیلاں ماہ تھاکیو سے جوسے پانڑی پیوا، پانڑی پی ناں وڑی واپسی آوے رہیو سے بیلاں ماہ بیٹھو سے آوے زوئے رہیو سئے کہ ہے بیزو کو جانور آوے تو موں ماناں سکار کراں، ہوے وڑے پھاڑہا ائیں ہرنڑ سے ای آوے رہاں سے، بیلاں ماں پھرے رہا سئے ، شینہں ایئاں ناں نظر کری رہیو سئے کہ کنے آوے تو اوئے ناں سکار کروں، سو ای ہوے بیٹھو سئے سرتاں سرتاں ڈھکڑاں آوے رہیا سے آوے رہیا سے کداں آئے رہیا سے، پسے شینہں ایئاں نیں پھری ساراں دہوڑیا سے، اے ندی رو کنارو سے پاسو ڈیدو سے ہتے بیٹھا سئے ورے شینہں بیٹھو سئے، وڑے آہستے آہستے سرواں آوے رہیا سے ڈھکڑاں آوے رہیا سے ہوری بیٹھو سے وری ڈھکڑا ٹھائے رہیو سے وری ایئاں ناں ماناں دہوڑیاں سیں جانوراں ریں۔ ایم کرتے کرتے شینہں بیٹھو سے ماناں سرے راہسے آہستے آہستے جانور سری ماناں زاتا رہیا سے ہری بکراں سے ای آوے رہیا سے سروا، سرے رہیا سے آہستے آہستے ماناں شینہں ورے بیٹھو سے شکار نتھی لاگیو، کہ بھئی بیزو کو شکار آوے، تے میں کرتا کرتا جانور وڑے بیزا سرے رہیا سیں ڈھکڑاں شینہں جڈاں فری آیو سے، وری شیٹا دہوڑیا سئے۔ ورے آسراں ماہ بیٹھو سے کہ بھئی کہ ڈھوکڑا وڑے آوےتو ہوں اوئاں نوں ماناں شکار کروں۔ ایم کرے کرے وڑے آہستے آہستے ماناں سرتاں سرتاں ڈھکڑاں آہوے رہاشیں، ایم کرے کرے جانور وڑے آہستے آہستے ماناں جانور ای بھی سرے سرے وڑے زاتا رہاشیں شینہں آسرے ماہ بیٹھو ہتو ایم کرتا کرتا وڑے بھینشوں آویں، آوے گئیں بیلاں ماہ وری ای بھی سروا آوی گیوں شے، ای بھی سرے رہیوں سے شینہں بھی بیٹھو آسرا ماہ کہے بھائی شیکار کوئی لاگے، ایم کرتے کرتے بھینشوں سرے رہیوں سے سری سری سری دھاپیوں تو ورے پانڑی رو کنارو ڈینو پانڑی پیوا گیوں سے وری ایئاں نیں شینہں پھری آیو سے تو ماناں ای بھی جیوو کر آہستے آہستے شینہں پھری آیو تو جانور ای بھی ماناں بھینشوں نیکری گیوں سے، زیم کرتا کرتا سی بھی شکار ہاتھاں ماہ تھی نیکری گیوشے، شینہں بھی آسرا ماہ بیٹھو شے کہ بھائی شکار ماں رو صحیح نتھی لاگتو، وڑی ایم کرتا کرتا وڑی بیزا جانور وڑی آیاسیں پھاڑو آیو سے ماناں ای بھی سرے رہیو سے بیلاں ماہ تو ای بھی سرے رہیو سری سری ماناں ہوے پانڑی رو کنارو لے رہیو سے کہ بھئی ہوے ہوں پانڑی پیئے آوں تو بیلاں ماہ وڑے سرووں وڑے آہوے جوسسے پانڑی پیوا جوسے پانڑی پی وڑے آہستے آہستے وڑی آوے ارہو کہ شینہں ہوے سے ناں تو آہستے آہستے سرے وڑے ڈھاپے وڑے پسے زائوں تو آہستے آہستے سرے رہیو سے، بیہے بھی رہیو سے لونڑا بھی ہنڑے رہیو سے کہ بھائی شینہں آوی ناں زائے تو سرے رہیو سے آہستے آہستے ماناں زیووکر کہ ہوے ہوں سری نیکری زائوں ایوے نمونے تی سرے رہیو سے زوئے کہ ہوے شینہں سے نیں تو ہوں بھی سرے ڈھاپی ڈھو کروں۔ سری پھری، پانڑی بانڑی پی، ایڈاں اوڈاں زوئے بیٹھو سئے ، بیٹھو سئے کہ جیوو کر سری ورے ڈھاپیو سے کہ ہوے چلو ٹھیک سے میں ڈھو کریو سے موں نیکری زائوں۔ چلو ٹھیک سے مناں ای بچی گیو جیووکر چلو ٹھیک سے کہ بھائی سری نیکری گیو سے، ہے زیووکر بیزو زناور ہیک آیو سے ای سے زیوو کر آنپڑے پھاڑو سے، ای بی آیو کہ بھائی چلو ٹھیک سے بیزا جناور تو سری نیکری گیا سے تو موں بھی زائے بھلا سری آئوں وڑی آیو سروا سرے رہیو سے سری سری سری ہوے وڑے جوشے پانڑی رو کنارو لیدہو سے کہ بھائی کہ سریو تو پانڑی بھی کجھ پیئے آئوں پانڑی پیئے آئوں تو پسے وڑے زیوو کر ہوں وڑی واپسی آوے کجھ وڑے سروں۔ وڑے بدہے گھمیو سے ایڈاں اوڈاں سرے بیٹھو سے بیشے بیشے تھاچو سے کہ چلو ٹھیک سے کہ ہوے زایا نوں ٹیم تھئی گیو شے تو زائے رو ٹیم تھے گیو سے تو تھوڑو گاہ باہ کو سرووں ڈھو کرے وڑے ماناں سری آہستے آہستے بدہے سرے رہیو سے، سری ڈھو کریو پانڑی پیئے وری آوے ماناں نیکری گیو تو وڑے ہنرنڑ آیا، ہنرنڑ آیا تو بیزا وڑی ای آیا تا کہ زام بوکھ لاگی سے وڑی سری آواں وڑی آیا سروا مٹی گیا سری سری وڑے دھاپیو وری زں چکر چاڑی ہنڑے زائے بیٹھا سے بھائی امیں زائے پانڑی بانڑی پیئے ہیڈاں ہوڈاں تو وڑے پانڑی پیئے ندیئے تھی واپسی آیا سے وڑے آہستے آہستے سرے رہاسیں سرے ورے بیٹھا سے بیتھا ہوے کہیں جام ٹیم تھے گیو سے ہوے بوکھ لاگے رہی تو بلا وڑے کہے کجھ ماناں سراں، سری پسے وڑے زایاں تو سرے وڑے زیووکر سرے رہیا سے سرے پسے وڑے آہستے آہستے جاں پانڑی پیدہو۔ پانڑی پی وڑے واپسی آیاسیں، واپسی آوے مانں واپسی وڑے بیٹھا سے کہ ماناں بیشے وڑے کہے بوکھ لاگی شے ہوے کجھ سراں سری وڑے کہے زیوو کر ہوے زایاسیں پپانڑی بانڑی پیئاں چکر چاڑی ہنڑاں ہیں کر وری جاسیں پانڑی پی آیا سے گھنڑی ہک سریاسیں بیٹھا سیں ہیڈاں ہوڈاں تی وڑی جانور تو زاتا رہیا وڑی بیزا آیا پھاڑو آیو ای بھی کہے امیں بھی ماناں گاھ باہ کھایا ہیڈاں ہوڈاں آیو چکر چانڑی ہنڑے وڑی ای بھی گاہ کھائے رہاسیں، گاہ کھائی وڑی جانسیں پانڑی پیوا وڑی واپسی آیا بیٹھا ہیڈاں ہوڈاں تھاچا بیشے بیسے وڑے کہیں بوکھ لاگی شے تو وڑے کہیں گاہ باہ سراں تو پانڑی پیواں ایئں تھے واپسی آیا سے وری ای بھی سرے سرے سرے وڑی آوے واپسی بیٹھا ہیڈاں ہوڈاں بیلاں ماہ زویو تو شینہں بھی بیٹھو سے ماناں وڑے آ رے پیئے دہونڑیا، دہونڑیا تو کہے شینہں سے بھئی کھئی زاشے بچا کراں وڑے آیا دہونڑی ہالیا دہونڑی وڑے ندی رو کنارو پاسے ماں ہتئی گیا پسے وڑی واپسی آیا وڑے واپسی بیٹھا زوئے کہ ایڈاں اوڈاں کہ شینہں ہوے سے ئی نہیں زویا ماہ نتھی آوتو، وڑے زائے سراں ایم کرے کرے وڑے واپسی آیا، سری سری دھاپیاں وری آتا رہیا۔ وڑے آیا ڈھگا، ڈھگا گائیوں ای آیوں کہ بھیا زائاں پرہا بیلاں ماہ گاہ بھلو سے تو کہے امیں زایاسیں تو ای بھی، کہ امیں بھی سری آواں، سری آیا ماناں سروا مٹی گیا ماناں سری سری دھاپیا ماناں ہے زوئوں آسے پاسے ناں بھینڑاں پانڑی ناں نظر کراں گاہ تاں کھادہو زام شے تو کہے گاہ بیزو کہ ہیڈاں ہوڈاں کھئی دھاپیا سیں پانڑی بانڑی پیئے آواں وڑے آہستے آہستے شینہں تھے بیہازتا بیہازتا زام ندی رو کنارو زویو کہ پانڑی بانڑی پڑیوں سے۔ پانڑی پی وڑے زیوو کر ایئں تھی آیا آں، وڑے آئے بیٹھا کہ گاہ بھلو سے کجھ کھائی کھائی دھاپیاساں پانڑی پیدہو وڑے بیہاں تو وڑے بوکھ لاگشے تو وڑے بیزو گاہ نہیں زڑے تو ہائیں بیہاں سے تو ٹھیک سے بیٹھا ساں وڑے گھڑی ساہی باہی لا ایڈاں اوڈاں تاں وڑی آپیں گاہ باہ سری ڈھاپی وری زاشاں تو وڑی ہانتھ آئے بیٹھا سے وڑی بوکھ لاگی تو کجھ گاہ سرتاں سرتاں آہستے آہستے زائے رہیاسیں وڑی پانڑی رو زائے کنارو لیدہو سے۔ ائیں تھے پانڑی رو کنارو لے وڑی ایئں تھے پانڑی بانڑی پی آہستے آہستے بیلاں ماہ بدہے گھومیا سے ہیڈاں ہوڈاں من کہ آئیں تو ہاروں سے آویں تو بیزو گاہ باہ تو چائیں ناں زڑے ائیں شینہں بھی شیٹے ماں زاتو رہیو سے زویا ماہ آوتو نا سے تو آنپڑے ٹھیک سے کہ آئیں کن بھلاں گاہ بھی ہارو سے ہنڑ بنڑ بیزا ساراں سے گھومیا نیں ہاروں سے تو جانور ماناں بدہا کھئی پی گاہ باہ سری زاتا رہیا، زاتا رہیا تو وڑی ہاتھی آیو ہاتھی بھی ایئں آہستے آہستے کہ بھئی بدہا جانور ایئں سری سری زائیں پرہا بھینڑاں موں بھی آئے انیں زوں تو وڑے ہاتھی آئے ای بھی ماناں آئے سروا مٹی گیا۔ ایئے سرے رہاں کہ بھینڑاں ای تو گاہ آنپھرو سے تو ای سرے رہاں سری سری آہستے آہستے ندی رو کنارو لیدہو کہ ہوے پانڑی بانڑی پیئے آواں۔ آہستے آہستے ہالیا ہالیا ہالیا ہالیا ہالیا جاں وڑے پانڑی رے پاسے بھانڑی گیا، ایئاں ای بھی پانڑی بانڑی پیدہو۔ ماہیں ماناں بہ ٹے منٹ پانڑی ماہ بیٹھا ہیڈاں ہوڈاں ماناں یکو مانں جیوو کر سوٹھو شے ماناں پانڑی بانڑی زیوو کر پیدہو سے ہوے کجھ زیلہاں ہیڈاں ہوڈاں تو ورے پانڑی ماہ خاشی وار ورے بیٹھاں بیٹھا بیٹھا بیٹھا یکا آہستے آہستے کہ ہے بیہے بیہے ہمیں تھاچا آں تو ہوے ہلاں ٹیم خاشو تھئی گیو شے۔ گھنڑی بیلاں ماہ کو گاہ باہ کھائے بیلاں ماں چکر چانڑی ہنڑاںوری ایئں نیکری باہرے آیا تو یکا آئے ماناں سریا آہستے آہستے سرتا سرتا مائیں گھومیا ایڈاں اوڈاں گھمتے گھومی گھومی تھاچا کہ ہوے تو ٹیم خاشو تھئی گیو شے ہے رات پڑے رہی سے کہ ہوے ہے آہستے آہستے وڑے ہالاں تو آہستے آہستے ماناں آوے زیوو کر جانور کھائی کرے دھاپیا تو آہستے آہستے ای نیکری گیا۔ تو ورے آہستے آہستے ماتھے شینہں آیو کہے ہنڑ اتو آتلو بدہو ماں را بیلاں ماہ گاہ تو چاں تے زناور آیا مناں تو اونگھ آوے گئی ائیں جناور تو بدہو ماں رو گاہ کھئی گیا ہوے تو ٹھیک شے ہوں ہور راکھیش مناں کہے آوے کوئی تو زناور تو مانں کہے موں ایئاں ناں کھئیش۔ تاں تو ٹھیک سے ورے بیزو جناور بیزو یکو دھنڑ آیو شینہں تو آچے اتے ئی بیٹھو مناں سرے رہاں سرے رہاں سرے رہاں سرے کنیں آیا وڑے ایئاں ناں شینہں پھری آیو کہے ماں رو تو جام نکشان کرے لاشو، بدہو ئی ماں رو گاہ ہتو بدہو ئی کھئی گیا وری موں تو ہوئی گیو ورے موں سجاگ تھیو سے ہنڑاں ایئاں ناں گاہ نیں کھاوا ڈیوںوری شیٹا شیٹا دہونڑی ہالیاوڑی ہاتھے ئی بیٹھا رہیا کہیں شینہں جیں ٹیم زائے تو امیں زائے سراںتو بیٹھا بیٹھا وڑے آہستے آہستے بیشے شینہں تو تھاچو وڑے زووں پانڑی پیئے آواں، پانڑی پیوا زاتو رہیو تو وڑے آوے زناور وڑی واپسی آیا، واپسی آوے وڑی سروا مٹی گیا وڑے شینہں وڑی پانڑی پی واپسی آیو تو اولا زناور آیا واپسی اڑیا جانور آئے ای رہیا ماناں ہرنڑ ماناں بدہا ئے واپسی آیا ماناں کہ سرے رہاں سری سری وڑے ماناں تاں جو شینہں آیو وڑے ایئاں ناں دہوڑایانتے، دہوڑایانتے کہ بھائی ہوں پانڑی پیوا زاتو رہیو وڑے جناور آیا پھری آواں بھینڑاں منیں بھی بوکھ لاگی شے تو وڑی آرہیا تو بس وڑی دہوڑی ہالیا وڑی شینہں آوے واپسی بیٹھو تو آتو شینہں ناں بھانڑیں دہوڑی ہلیا۔ وڑی واپسی آیو۔ واپسی آیو تو وڑے بیزا جانور وڑے چھیٹا آیا، چھیٹا آیا تو کہے ہنڑ ای بدہا جانور تو سری سری مٹے زاشیںتو بھینڑاں امیں ئے سرے آواں تو چھیٹا آیا تو سروا مٹی گیا سرے رہاں سرے رہاں تو شینہں بھانڑے گیو، بھانڑی گیو کی یار بدہا ئی ماں رو گاہ کھئی گیاسیں وڑے آوے چھیٹا شینہں ناں وڑے دہوڑیا تو پاسے ماہ زنگ ہتو تو پاساں ماہ ہتے گیا، ہتے گیا تو شینہں وڑے آسرا ماہ بیٹھو کہ شیکار تو ہاتھاں ماں زاتو رہیو سے چلو ٹھیک سے چاں زاشیں وڑی واپسی آوشیں تو او ات بیشے بیشے تھاچا، تھاچا تھاچا تو وڑے آیا واپسی کہیں شینہں تو نظر ماہ نتھی آوتو چلو ٹھیک سے زووں تو وڑے ماناں کجھ مناں بوکھ لاگی شے کجھ کھئے آووں وڑے آیا چھیٹا آیا زووں وڑے سروا مٹے گیا سری سری سری وڑے چکر چانڑی ہنڑے وڑی صحیح سے شینہں تو نظر ماہ نتھی آوتو چلو ٹھیک سے سرے رہاساں بھلاں شینہں آیو تو وڑی دہوڑی ہلشاں تو شینہں وڑے نظر ماہ آوے تو وڑے آئے دہوڑیا دہوڑی ہالیا وڑے پانڑی رو کنارو ندیا رو وڑے پاسو لیدہو پانڑی بانڑی پیدہو وڑے ماہیں بیٹھا ماناں ہیڈاں ہوڈاں کافی ٹیم لگائی لاشو ماناں ہوے تو کافی وار تھے گئی شینہں بھی زاتو رہیو وڑے کو چکر چانڑی بیلاں ماہ زائے ہنڑاں تو وڑی زاوتا ریا وڑے چیٹا وڑے واپسی آیا واپسی آیا تو زوئیں شینہں تو پاساں ماہ ہتو ہتو پسے او پانجے خیال ماہ بیلاں ماں سریں رہا سرے سرے سرے وڑے شینہں اوٹھیو تو وڑے آوے دہونڑیا، دہوڑیا تو وڑے آہستے آہستے کہیں کہ بھنڑیاں ہوے تو گھنڑو ئی گاہ باہ کھادہو شے ہنڑاں شینہں تے بچاں متاں کو بھینڑاں آپاں ناں کھئی زاشے ایم کری سری سری ای تو دھاپیا وری ای نیکری گیا وڑی بیزا جانور آیا وڑی کو بھینشوں کو ڈھگا وڑی آیا کہ بھئی اماں نیں بھی بوکھ لاگی شے امیں بھی زایاں ماناں کہ کجھ گاہ بیزو کھئی آواں وڑی یکا ای بھی آئے سروا مٹی گیا سری سری ای کہیں کہ بھئی امیں بھی زائے پانڑی بانڑی کو پیئے آواں، چلو ٹھیک سے ای بھی زایا پانڑی بانڑی پیئے تنھن ھوندے شینہں تو پاساں ماہ وڑے ہوئے گیو وڑی یکا ماناں زیوو کر پانڑی ماہ زیلے رہیا ہیڈاں ہوڈاں ائیں تھے وڑے واپسی آوے کہیں ھوے کافی ٹیم لاگی گیو شے پانڑی ماہ زیلے زیلے تھاچا پانڑی ماہ بیٹھا ساں تو پاسے ہوے وڑی زائے کہ واپسی وڑی زائے سراں تو وا]پسی آوے رہا گھومیں رہا ہنڑ سوٹھا ہتا سایوں بانیوں بھی بھلو سے ائیں گاہ باھ سرے رہاں ائیں ٹھیک سے سانئوں ہارو سے ائیں وڑی بیہاں پسے وڑے زوئاں ساں سراں ساںشینہں بینہں ہوے نظر ماہ نتھی آوتو تیسیں وڑے زیوو کر سرے سرے ڈھاپیا تیئں زائے شینہں ناں زائے ڈھکڑا تھیا تو آوے شینہں ایئاں ناں پھری آیو تو دہوڑیا تو بچو بھینڑاں شینہں آپاں ناں کھائی زاشے شینہں رو تو بیلو سے آتو ئے سرے رہاں آنپڑیں بیلاں ماہ آپاں ناں تو کھئی زاشے ٹھیو وڑے آرہا دہونڑیا تو شینہں فری آیو۔ دہوڑی ہیٹھا زناور ای رہیا، دہوڑی ماتھے شینہں کہے کہ یار ماں رو شکار تو لاگتو ئی نتھی۔ وڑے آہستا آہستا شینہں بدہا بیلاں ماہ گھمے وڑے ہیڈاں ہوڈاں بدہے فری فری زوئے کہ جانور تو بینڑاں بیزا بدہا ئے آویا ہتا ائیں ہوں بی آسرو کرے کرے تھاکو سوں، جانور کوئی ور ماہ سڑتو ئی نتھی زیکو ہوں مارے مانجو شیکار کراں۔ وڑے شینہں ماناں فری فری بدہے ماناں فری واپسی آیو کہاں اتے زویو کہ ہیک موٹو ہیک بیزو دہانڑ وڑی آیو رہو، کوئی ہرنڑ، کوئی سوں کوئی بیزا زناور آویں رہیاایئں شیٹے تاں ہوں ماناں ہوشیاری راکھیش ماں زناور میلیہیس کہ جانور وڑے آیا کہ یکو موٹودہنڑ سرواں آہے کہ شینہں پاسے ماہ بیٹھو ہتو، چلو ٹھیک سئے۔ ہاز بھلے ای سریں سرے سرے دھاپنشے تو تو چا دہوڑی تو شگھشیں نیں پسے ایک نی ایک نوں ہوں دہری لیش پرہو۔ ٹھیو سروا مٹی تو شینہں تو بیٹھو ماناں آوے سرتاں سرتاں آیا تو ماناں ڈھوکڑاں ماں پہتیاں ہوے ناں آئے فری آیو دہوڑیو سی گھنڑے پر ماناں انیں ناں پانجو بچا کھپے، دہوڑی دہوڑی ماناں شینہں بھی دہوڑی دہوڑی تھاچو، آ نیں بھی بھوک لاگی، ماناں آ نیں بھی شیکار کھپے تو کہ آز گھنڑو ئی کوشش کرے رہیو سوں پر موں رے ور میں کوئی سڑتو ئی نتھی جانور تو وڑے ئی آوے پھیروا ڈوڑے بیٹھو، بیتھو تو بھئی زانور تو زاتا رہیا شیٹا شیٹا زاتا رہیا تو بیزا زانور تو بینہانڑا کہ بھائی ہوے تو امیں شینہں بھاڑی گیو سے، ہوے واپسی زاشان تو ایئاں ناں وڑی خبر پڑی گئیشے۔ بھئی آڑا زناور تو وڑی زتا رہیا۔ زاتا رہیا تو وڑی کو بگھڑ کو شوں کو شوں وڑی ای آوے رہاں۔ ہوے تو بھینڑاں شیکار بیزو آوے رہ یو، او شیکار تو ہاتھاں ماں نیکری گیو۔ چلو ٹھیک سئے ای موں رے ہاتھاں ما زاشے تو چاں زاشے۔ آ چکر شینہں کئے ہوں قطعی ناں میلہوں۔ چلو ٹھیک سئے وڑے ای را جانور آیا آوے سروا مٹیا شینہں تو آہستے آہستے ہوڑے ہوڑے ہتے بیٹھو کہ بھینڑاں ماں رے تو ہر چکر دھک تھائے رہیو سئے ، چلو ٹھیک سئے کہ امڑے ہوں ہیک ناں ہیک آدہو جانور تاں ہوں گریش۔ چلو بھائی سرواں مٹی گیا سرتاں سرتاں آہستے آہستے شینہں کنے پہچیا ورے آوے شینہں اوٹھیو جانور بھاگے گیا دہوڑیا دہوڑیا وڑے ماناں ندی رو کنارو ڈیدو وڑے ایئں ماناں آہستے آہستے بیہازتے بیہازتے کہ بھینڑاں متاں آئیں شینہں ناں آوی زائےآہستے آہستے ہوڑے ہوڑے پانڑی ماں ماناں پڑیا، پانڑی ماں پڑے پانڑی پیدو ہیڈاں ہوڈاں وڑے بیٹھا ماناں ہیڈاں ہوڈاں کافی ٹیم لگائی لاشو بھینڑاں ہوے تو کھاشو ٹیم تھئے گیو شے، متاں کو شینہں زاتو رہیو ہوئے تو ماناں زیوو کر آنپڑو ٹیم خاشو تھئے گیو ہوشے ہوے زائے آہستے آہستے وڑے بیلاں ماں متاں کو جھٹ ہنڑاں متاں کجھ ناں کجھ کائیں زڑے وڑے ایئں تاں نیکریا آہستے آہستے بیٹھا آہستے سروا مٹیاں، سری سری ڈھاپیا تو وڑے ماناں ہوے سری سری ڈھاپیاں سے تاں کجھ پانڑی ہیٹھ پیواں ورے کو ساہی باہی لاں۔ آہستے آہستے پسے وڑے زئوئاں سے پسے وڑے ہانتھ بیٹھا آہستے آہستے سری سری ڈھاپیا آہستے آہستے اوٹھیا وڑے لونڑا ہنڑیا ماناں کہ آپیں یکا آئے بیٹھا سری سری تو ڈھاپیا متاں شینہں کو اوچتو آوی ناں زائے، آوے ماناں کہ کھئی زاشے آپاں نیں، ہوشیار تھیا۔ بھئی آہستے آہستے وڑے سروا مٹی گیا سری سری ماناں آہستے آہستے سرتاں سرتاں ماناں وڑے شینہں کن ڈھگڑے تو شینہن اوٹھیو ہوے بینہانڑا تو وڑے آوی دہوڑیا، شینہں گھنڑے ئی دہوڑیو دہوڑی دہوڑی تنگ تھیو ماناں بیزار تھیو زیوو کر ماناں جانور تو مارے ور ماہ آوتا ئی نتھی، وڑے شینہں ہالے ہالے تھاچو وڑے واپسی آئے بیٹھو ہتو کہ خیر سئے چاں زاشیں، جانور تو آتا ئی راشیں ایم کرتا کرتا وڑے بیزا ئی آویں رہیا، کوئی ہاتھی کوئی شوں کو شوں وڑے بیزا جانور آویں رہا۔ آں رو تو شینہں وڑے خوش تھئ گیو کہ بیزا جانور اویں رہیا، کو ہاتھی کو شوں کو شوں چلو ٹھیک سئے کہ بھائی آویں تو کوہک ناں کوہک جانور ناں تو ہوں گریش۔ وڑی آویں رہا کو ہاتھی کو پھاڑا کہ کوئی آہستے آہستے یکا ماناں کی ای بیٹھا کہ ماناں چلو ٹھیک سے ہوے کہ ہیک آدو جانور ناں تو ہوں گریش، آیا ماناں آہستے آہستے ای سرواں مٹی گیا ماناں شینہں تو بیٹھو ہوے ماناں کہے ہیوے تو جانوراں نوں موڑے دہوڑے دہوڑے تھاچے گیوسوں ائیں زانور تاں مناں زڑواْ نتھی آوتا شوں سے بھلا سہ وڑی آوے بھلا زانور تو ایئں آیا سروا آہستے آہستے شینہں ناں بوکھ لگی زام تو ہوے اے ناں بھی آخر کھادہو کھپے ناں، تو وڑی ایئاں ناں پھری آیو پھری آیو آہستے آہستے جانور ماناں ہوشیار ہتا ایئاں نے پانجو بچا کھپے ہڑی ایئں دہوڑی ریا آہستے آہستے ہڑی پانڑی رو پاسو لیدہو۔ کہ بھینڑاں پانڑی بانڑی پیواں وڑی بیہاں تو کجھ آنپڑاں ناں ٹیم لاگے کہ بھائی کجھ تاں مان شینہں زاتو رہے وڑے ایئں کر ایئاں ناں خاشو ٹیم تھیو کہ آہستے آہستے نیکرے وری واپسی جیووکر آیا کی بھائی ہوے آپیں دہایا ٓں، آہستے آہستے وڑے ٹیم تھائے رہیو خاشو سرے ورے زائیں پانجے ٹھکانڑے وری آیا آہستے آہستے وری سرواں مٹی گیا۔ سری سری ڈھاپیا تاں متھے ورے شینہں آیو، شینہں آیو تو ماناں بل زاڑے ناں رہو، زانور پانجی ہوشیاری راکھیں را۔ وری آہستے آہستے ماناں شینہں ایئاں ناں فری آیو وری آہستے آہستے مانں ٹیم پانجو سری وری ہو گھنڑے فری آیو ماناں نیکری گیو ہاتھاں میں تھی، نیکری گیو تو جانور تو بدہا ئی دہوڑی ہالیا۔ تاں بیزا جانور ماناں کر جانور تاں زام سیں تو ای تاں سری سری نیکری گیا تو شینہں کہے کہ ہاں تھو زام ٹیم تھے رو کوئی جانور ماناں بکراں کوئی چھیلاں کوئی ایوو دھنڑ ماناں ماناں وڑی بیلاں ماہ پڑیو ماناں ایئں سروا مٹی گیا تو گاہ ہارو سئے تو دھراڑ تو ساری ساری تھیا روانا پوٹھا ماں نکو گاہ نکو کائیں آن دھراڑ تو پانھنجے خیالاں ماہ ہتو آہستے آہستے ماناں ای بی جانور آئے پڑیا یکا تو سروا مٹی گیا روی ای ماناں سرے رہیا تو شینہں کہے یار جانور تو زاتا تہیا سئے ہاتھاں مہیں تھے تو اے شینہں اوچتو آہستے آہستے ایئں ماں تھی ہیک باکرو ماناں گری لیتو، گاری لیتو ماناں بیزا جانور ماناں دہوڑیئیں گیا، دہوڑی گیا تو جیوو کر یکا ماناں شینہں ہیک جانور گری لیتو، گری لیتو ماناں مس شکار لاگیو سے تو کھائے داھپیو بیزا جانور تو زاتا رہیا بیہے تو آئے پانڑی بانڑی پیوے ندی رو کنارو لیتو سئے تو پانڑی پیئے رہیا تو ہیڈاں ہوڈاں تو ایئں آسرے میں بیٹھا رہیا کی ایک جانور آنپڑو جیوو کر گری لیدہو تو ماناں کھادہو ہیڈاں ہوڈاں تو ہوے آنپاں ناں بیہہ لاگی رہیو سئے ماناں شینہں اوئاں ناں کھائی ماناں جانور رو شیکار لاگی گیو ہتو تو ماناں ٹیم خاشو ماناں کجھ ڈھو تھیو اوئے آہستے آہستے ای تھ شینہں تو پانھنجے خیال تے پسے زاتو رہیو پسے پاسے ماتھے بیٹھو۔ وڑی کو زانور آہستے آہستے آیا تو جانڑے سروا مٹیا، پسے ماناں بیزا کوئی نتھی ہوے ماناں گاہ باہ سراں ہیڈاں ہوڈاں تو وڑے سروا مٹے گیا ہیڈاں ہوڈاں زیووکر سرے بیلاں ماں زوئے کرے شینہں تو زاتو رہیو سئے صحیح سئے کہ آپیں پنڑ زیوو کر گاہ باہ سرے کجھ ڈھو کریو سئے، کجھ بھلیں بیہواں کو ٹیم تھے ہیڈاں ہوڈاںایوے نمونے تی وڑے زیوا سروا مٹے گیا سری سری وڑے آہستے آہستے دھاچا، پان زائے پییئے پانڑی بانڑی ہوےزائے پیے آواں۔ پانڑی بانڑی پیئے وڑے ہوے آہستے آہستے ماناں پیئے زاتا رہیا۔ شینہں بھی کھائے پیئے آہستے آہستے وڑے بیلاں ماہ آیو جانور تو ماناں کجھ شکار لاگیو ہتو تے ماں ڈھو کریو ہوے ہوں بھی زوئاں آہستے آہستے پانڑی پیئے آئوں، وڑی پانڑی پی ناں آیو کہ یار ہے تو جانور بدہا ئے زاوتا رہیا سیں ہے اللہ مالک اے آوی وڑی آہستے آہستے پاسے ماں آوے وڑے بیٹھو رہیو، پانڑی بانڑی پیدہو، جانور وڑے آہستے آہستے نیکریا کوئی ہنرنڑ تھیا تو کوئی بیزا کئی جانور تھیا ماناں کوئی پکھی تھیا بدہا ئی آئے ہیڈاں ہوڈاں ماناں بیلاں ماہ تو کام بھلو لاگل پڑیو سئے موسم بھی تمام بھلو سئے ایئں تو تمام متھرو سئے، ایئں تو یکا سرے سرے شینہں تو بیٹھو سے بھارے نتھو۔ ہوے تو بھینڑیاں وری اوچتو شینہں ابھو تھے وری چھرک بھرے اوٹھیو، آ رے اوٹھتے ورے دہوریا کہ شینہں بیٹھو سئے، بیلو تو شینہں رو سئے امڑے بھینڑاں تو گلتی کری لاشے، آمہاں آوی گیاساں تو وری آوے بیہاے دہوڑیا، دہوڑیا تو ماناں شینہں گھنڑو ئی ایئاں رے چھیڑے دہوڑیو، دہوڑی دہوڑی تھاچو، زانور تو بھئی دہوڑی ہالیا، ماناں ایئاں پانجو بچا کھپے ہاں تو زاتا رہیا۔ شینہں تو ماناں بیلاں ماں گھمی گھمی ہیڈاں ہوڈاں تھاچیو جام کنک تھیو کہ ہوے زانور دہوڑی گیا بھینڑساں موہر ماں رو شیکار لاگیو تو، موں نیں بھی ڈھو ہتو ایتلو دہوڑانڑو نے، دہوڑی دہوڑی تھاچو ڈھو تھے گیو چاں دہوڑیئے آیو، واپسی کہ ہونرے ہنورے کہ بیلاں ماں ہیڈاں ہوڈاں کہ چکر چاری ہنڑی کہ ہوے ہوشیاری راکھوں کہ جانور تو بھینڑاں موہرتی ہیک شیکار لاگیو تو ہےہے بھینڑاں ڈھو تھئی گیو ہوے تو موں دہوڑی ئی نتھی شگھتو ایوی شبر ہوئے تو ماں کھاوتو ئی نتھی تو چلو ٹھیک سئے، ہیکولہ شیکار لاگو تو مہں نہیں کھائوں، پورو پورہ کھئوں تو جیہڑو جانوراں سیڑے دہوڑی تاں شاگوں، امارا بیلاں ماہ تو بھینگ کرے لاشیں جانور آیا تو بدہوں کھائے تباہ کری لاشیں، موں تو ایک شیکار لاگو تو رگو کھائی پی ہنجاواں میں پورو سوں۔ چلو ٹھیک سئے ہیکاللے ہالیو ارہو تو ماناں پانھنجے خیال سیں آوے تو بیلا ماں کھئی پی ہیڈاں ہوڈاں تھاچیو تو کہیسے کی ہوں پانڑی بانڑی پی آواں وڑے پانڑے بانڑی پیدہو پسے کہے ندئے ماتھے آویں، بیلاں ماہ نتھی آوتا تو بھلیں نیں ٓٓوین ندیئے ماہ پانڑی بانڑی پیدہو پانڑی ماہ بیٹھو۔ بیٹھو، بیٹھو، بیٹھو اناں کافی ٹیم تھیو کہ آئیں بیلاں ماہ تو کافی زانور زاتا رہیا پر آئیں ندی ماہ پانڑی پیوا ئی نتھی آوتا بھلا بیلاں ماہ نتھی آوتا تو مڑیئی خیر سئے پر ہوے آز ندی میں بیٹھو ہتو تو گھٹ ماہ گھٹ پانڑی تو پیوا آویں، بئی آہستے آہستے ایئں کرے بیٹھو تو ہیک دھنڑ جانوراں رو ایئں پانڑی پیوا آیا ۔ این ماناں پھاڑا تھیا مانا ایوا جانور وڑے آیا کہ ہینڑاں بیلاں ماہ تو شینہں آپان ناں فری آوشے پر بیلاں ماں تو بیٹھو ہوشے پنڑ ندی ماہ قظعی ناں ہووے، چلو ٹھیک سئے شینہں ندی ماہ بیٹھا سئے کہ بھلا کو جانور آوے، پانڑی پیوا آیو بیزے پاہسے رلے رلے آیا ماناں کو پھاڑا تھیا کو ہنرنڑ تھیا کو بھینشوں ڈھگا تھیا مناں یکا ولر آئے پڑیا ایئں کن مس شینہں بولیو کہ مس ایئں وکڑ ماہ آیا سئے ایئاں ماہ کو ہیک آدہو شیکار کروں پسے وڑی شینہں مناں ایئاں ناں فری آیو، فری آیو تو جانور وچارا کو دہوڑیا کو ایڈاں اوڈاں شینہں جووکر کوشش کری پر جانور ماناں شینہں ناں وکڑ ماں نا آیا مناں جانور تو بدہا ئی دہونڑیے گیا شینہں کیدہو کہ میں بھی مس پانڑی ماہ اوٹھیو کھڑکو تھئی گیو تو میں بدہو خانو خراب کرے لادو۔ پانڑی ماہ تو کریو کھڑکو، کھڑکو کریانتے تو جانور بدہا ئی شکار بگاڑی لاشیں کہ جانور دہوڑائی گیا کہ چلو ٹھیک سئے کہ بیزے چکر ایوی گلتی ناں کروں ہوے ائیں تو شینہں کہے منیں خبر پڑی گئی سے کہ جانور ہوے ندیئے ماناں کہ شینہں بیٹھو سے تو بھاوشے تو ماناں شینہں ام نیں کھاوے زائیشے، زائی بیٹھو یکو ماناں وری بیلاں ماہ پھیرو ہالیو سے کہ زوئوں کہ ہاتے تو جانور بدہا ئے موں دہوڑائی زاں سے ہوے موں زوں بیلاں ماہ بیلو پانجو سنبھالوں، ہاں پانڑی نیں آسرے پانڑی ماہ تو بیٹھو ہتو پانڑی رے آسرے ماہ تو چھرک ہالیو تو اوچتو اوٹھیو کھٹرا تھیو تو جانور تو بدہا ئی دہوڑی ہلیا تو کہ چلو ٹھیک سے ہوے زوں سوں کہ بیلا ماہ متاں کو شکار لاگے کہ تو وری آہستے آہستے بیٹھو کہ بیلاں ماتھے بیٹھو کہ وری کو ہنرنڑ کو شوں کو بیزا جانور مناں کئی قسم را جانور آئے رہیا مناں ہوے شینہں تو بھاری گیو کہ ہوے تو زوں بیلاں ماہ ہوے راہسے تو چلو ٹھیک سے ہتے ئی بیٹھو کہ ہوے بھانڑی زاشے تو کیواں رے پاساں دہوڑی زاشیں تو ہتے ئی بیٹھا تاں جانور آیا آہستے آہستے آہستے آوے ناں پڑیا کہ زوئے کہ بھینڑیاں ای ماہ تاں وڈو گاہ بیزو ونڑ بیزا عالیشان لاگل پڑیا سے بھینڑیاں آئیں تو اتی زائوں ئی نتھی ایئں خبر نتھی کہ شینہں اتھے ئی بیٹھو سے ای تو ایئاں ناں خبر ئی ناں ہوئے یکو مناں زوکر آوی ماہ نیں پڑیا آوی متھاں وٹھو وٹھ پانجے خیال ماہ سریں رہا۔ شینہں ناں خبر ئی ناں ہوئے آتو آہستے آہستے آہوے تاں سرے رہاں وڑی گام ناں سروا زائے، وڑی کہے بیلو تاں موٹو سئے وہے ہیٹھلاں بیلاں ماہ زائے سرے رہاں، سرے آہستے آہستے اولو شینہں بیٹھو ہتو او آں نے خبر ئی نتھی، بھئی آہستے آہستے آہستے ڈکھڑے ماہ تھی آوے ئی شینہں اوبھو تھیو، اوبھو تھے آوی تو دہوڑے دہوڑے تو گھنڑو ئی شینہں دہوڑیو ایئاں رے شیڑے پر ماناں گری ناں آچو۔ گری ناں آچوا تو آہستے آہستے دہونڑیں گیا تو شینہں کہے بھینڑیا وڑی شیکار تو ماں رے ہاتھاں ماہ تھی گیو ہالیو، شکار نتھی لاگیو۔ چلو ٹھیک سئے، وڑی چاں زاشیں آوشیں واپسی۔ آوے وڑے ہتے بیٹھا چاں جانور آہستے آہستے جانوراں ناں تو خبر ہتی کی بھائی شینہں بیٹھو سئے تو بیلاں ماہ بیٹھو سئے ہوے ندیئے تو کہیں نیں ہوئے ۔ ندیئے تو موہر تی ہتو ہوے شینہں بیٹھو سئے بیلاں ماہ۔ بیلاں ماہ بیٹھو سئے چلو ٹھیک سئے ہوے بیلاں ماہ بیٹھو سے تو امیں گاہ سرے آساں۔ پانڑی ری بی طلب تھی سئے۔ ہوے زائیں تو گھٹ میں گھٹ پانڑی تو نئیں آوی رہیو، پسے آہستے آہستے زائے پانڑی پیوا لاگے گیا۔ پانڑی پیدہو، زیلہیا ہیڈاں ہوڈاں پانڑی ماتھے بیٹھیا کہیں ہوے بھینڑیاں پانڑی سوٹھو سئے گاہ جام کھادہو تو ہے پانڑی بانڑی پیواں بیہواں ہیڈاں ہوڈاں کجھ ٹھاڈا تھیاںایم کرے بیٹھا ہیڈاں ہوڈاں ماناں زوئے کرے ناں کافی ٹیم جیوو کر تھئی گیو ہے جانور کہیں شینہں تو بیلاں ماہ متاں زاتو رہیو ہوئے تو ہے پانڑی بانڑی پیدہو زیلیا سیں ہیڈاں ہوڈاں ہے ماناں آنپڑے آہستے آہستے وڑے ہوے ٹانڑو زاوے رہیو، رات پڑشے ہوے سرے پسے کو زایا گھرے چلو ٹھیک سئے ام کرتا کرتا آہستے آہستے وڑے زناور ایئا آیا شینہں کوئی بدہا آیا مناں آوے ئی وڑی آہستے آہستے سروا مٹی گیا پانڑی پیدہو وڑی گاہ بوکھ لگی تو وڑی سرے رہاں، سرے سرے وری ونڑ ہیٹھاں سری سری دھاپی ماناں بیہاں تاں، وڑی کو شینہں تھیا، پھاڑا تھیا، ڈھگا، گائیں ماناں جانور جیکو آہی سروا مٹی گیا، سرے وڑے وونڑ ہیٹھا آئے بیٹھا ونڑ تو بیلاں ماہ جام تو بھی شوٹھو ہتو ماناں ہیڈاں ہوڈاں بیٹھا تاں اوچتو وڑی شینہں آوے جاگیو، شینہں کہے بھینڑاں ہنڑاں منے تو بھینڑاں اونگھ آوے گئی شے ہا تو ماں رے بیلاں ری بدہی بھینگ کرے لاشیں ری، آوے ناں وڑی آوے شینہں پھری آیو۔ شینہں پھری آویو تو بدھا ئی جانور دہوڑیا۔ ہنڑاں بھینڑاں شینہں آوی گیو دوڑو، بھنڑساں نیں آپاں نیں کھائی زاشے، ایم کرتا وڑے جانور بدہا ئی زاتا رہیا۔ زاتا رہیا، شینہں تو وڑے بھینڑاں شکار تو وڑے بگاڑی لاشو، میں جام گلتی کرے لاشی بھینڑاں۔ اوچتو آہستے آہستے اوٹھوں ہا کھڑکھڑائیٹ ناں تھے ہا تو جانور چاں دہوڑیں۔ اوچتو اوٹھیو تو کھوڑکو ہنبڑی گیا، جانور بدہا ئی دہوڑی ہالیا۔ وڑے شینہں آیو واپسی، واپسی آیو تو آوے بیلاں ماہ چکر چانڑی ہنڑے وڑے لیدہو آوے ندی رو پاسو، ندی رو پاسو لیواں ہوے تو بدہا ئی جانور موں دہوڑائے لیا، متاں کو نوا جانور بیزا آویں تو وڑے آہستے آہستے ایئں ماناں ندی رے پاسا ماہ پہاڑ ہتو، پہاڑ رے پاسے ماہ ہتے ئی بیٹھو پرہو۔ جانور ہوے کہ زویو کہ ہنڑ بھینڑاں بیلاں ماہ نیں تو آپان نیں دہوڑایا سیں، پانڑی رے ندیئے تو پکا شینہں نیں ہوئے۔ تو انیں کنے ہتے ئی بیٹھو، ئتے ئی بیٹھو تو اولا جانور ززیکو گاہ سری دہوڑیئے لیا ہتا ، ای را تو چلو ٹھیک سے ہوے امیں ہلشاں ندیئے پانڑی پیوا۔ اینیں شینہں کنہیں ہوئے۔ ایئں جانور بدہا ئی ایئں جائیں آہستے آہستے بیہازتا بیہازتا متاں کا شینہں ہوئے ناں ماناں بیہہ ایئاں ناں انزا ہوئے۔ بدہا جاں ایئے کناں وچارا جانور پانڑی پیئے رہاں، پانڑی پی آہستے آہستے آہستے آہستے پیئے رہاں ماناں پڑیاں را مائیں پڑیا تو پسے ماناں پانڑی پیئے بیٹھا کو کلٹیوں کھائے رہیا کو شوں پانڑی تو لاگیو تو پانڑی میں بیٹھا پانڑی بانڑی پی دھاپیا آہستے آہستے تڈاں اوچتو شینہں زے ائے کن بھڑکو کھائے شینہں آوے الڑیو ماناں کھڑکو تھیو تو جانور مانڑی ماہ پڑیا کو شوں کو شوں شینہں پانجو پانڑ ری کوشش ماناں جام کری، شینہں کوشش کری بھینڑاں ایئاں کن گروں ایڈاں اوڈاںتاں آوی موٹیو بھا بدہا ئی جانور دوہنڑیں ہالیا۔ شینہں بھینڑساں دھاپھوڑا باپھوڑا گھنڑیئی ہنڑیا، پانڑی ماں پڑیو تو بدہا ئی جانور دہوڑی ہالیا، دہوڑی ہالیا تو اڑے، شینہں کہے یار ہوں تاں باہر پتھراں ماہ فاسے گیو پانڑی ماہ ہتے رہیو تو ہوں الٹو پانری ماہ پڑیو تھو۔ بھینڑیاں کام بگاڑی لاشیو سو۔ چلو ٹھیک سئے ہوے زاشیں تو چاں زانشیں بیلو تو بدہو ماں رو بیلو سئے آخر کوہک تہ جانور واپشی آوشے۔ چلو ٹھیک سئے، آہستے آہستے آخر منڈو بھی تھئی گیو آخر پہاڑاں ماں ہالتے منڈو بھی تھئی گیو، آہستے آہستے زاتو بھینڑاں ہوے دھک لاگی گیو بھینڑساں، دھک مان کو ٹھرے پسے بیلاں ماہ تو زوئوں، ہیک تو ماں ناں ہیک تو ماں کھادہو سئے دہوڑاتو بھی ناں سئے وڑے آہستے آہستے آیو وڑے ساگی جگھہ بیلاں ماہ ہتی ئی بیٹھو سے بھلاں ہوے جانور تو ہوشیار تھے گیا سے چلو کہ جانور تو زاتا رہیا سے چلو ٹھیک سے آوشیں وڑے بیزا جانور۔ ٹھیک سئے بھگوان خیر کرے چاں زاشیں؟ بیلو آپنڑو بدہو سو تو کوہک ناں کوہک جانور لازمی فری آوشے تاں وڑی زوئے تو وڑی ایک بیزو موٹو ٹولو نیکریو تو شینہں تو بھاڑی رو تو آ ارہو آہستے آہستے <hesitation> تو ہتے ئی بیٹھو تو جانور تو بھینڑاں ہڈے ماہ وڈا ٹولا آویں ارہا۔ کوئی پھاڑا، کو شوں کو شوں ایئں نواں نواں جانور سینہں تو آتو بھئی موٹا موٹا جانوراں را قسم ٹکری گیا آز تو بھینڑیاں ام ہتئ ئی زوئاں، پسے ئتے ئی بیٹھو پسے یکو ماناں ٹولو ئی آوے ارہو ان آوے ئی پڑیو ماناں آوے سروا لگو ماناں جام قسم را جانور ہوئیں تو شینہں تو بھاڑے خوش تھے گیو کہ یار آز تو نواں نواں جانور آوی گیاسیں آج تو ام کو نئوں جانور گری کھائی ڈھو کروں بھلا ہیک جانور تو ماناں ماں رے ور ماہ سڑیو، ماناں نواں نواں جانور سیں، بھگوان خیر کرے ماناں ایک آدہوں تو ام پگو گریش رو۔ تو آوے جیوو کر مناں جانور یکو ٹولو آیو شینہں تو آپری دھن ماہ بیٹھو تو بھلیں سروا مٹے زائیں۔ جانور تو آوے سرےیں، کو پھاڑا کو شیں، کو بکراں سریں رہا ہر قسم را جانور تو سریں رہیا سریں رہیا ہوے تو شینہں آوے فری، شینہں آوے دوڑیو تو زے آوے جانور بیہے دہوڑیں آوے دہوڑیا دہوڑیا دہوڑیا دہوڑیا شینہں جام کوشش کری پر جھالوا ناں ڈیں، جانوراں ناں پانجو بچا کھپے تو آہستے آہستے نیکری گیا، نیکری گیا، ڈے جاں دہوڑیں ماناں جانور تو نیکری گیا، شینہں تو ماناں دھک لاگل ہتو ایتو دہوڑی ناں ہگتو ماناں جانور ہاتھاں ماہ نیکری گیا۔ جانور تو وڑے آہستے آہستے واپسی آیا تو شینہں تو بیٹھو ہتو، شینہں زویو کہ آں تی تو میں جانور دہوڑایا سے تو ہوے آئیں تو نہیں آویں ورے آہستے آہستے ندی ماہ پاسو ڈیتو ڈیتو جانوراں ناں زوئینتیں کہ ہوے بیلاں ماہ نتھے زاواں، بیلاں ماں گاہ باہ گھنڑو ئے کھادہو وڑے ندیےرو پاسو لیتو وچارو کہے ٹھیک سئے بیلی پانڑی بانڑی پیواں ہیڈاں ہوڈاں چکر بکر چاں پسے بیزو آسو پاسو زوئاں متاں کہ او آنپڑو بچا بھی لیوشیں، پانڑی بانڑی پیدہو، پانڑی ماہ بیٹھا ایں شینہں تو پانجے ئی خیال ماہ ہتے ئی بیٹھو تو زیوو کر بیٹھو بیٹھو بیٹھو بیٹھو اوچتو وری نیکریو، جانور وچارا تا بیہے دہوڑیا تو تمیں خبر سئے کہ بچا تو لازمی کھپے، وڑی ایئں تھی ماناں شینہں پھری آیو ورے جانور دہوڑئیں رہیا، دہوڑیں دہوڑیں چمکہ شینہں پھری آیو، شینہں تاں آپری حد تاں دہوڑیو جاں کہ جانور تو شیٹا دہوڑی ہلیاسیں۔ وری واپسی آیو، واپسی آیو تو آپنڑاں بیلاں ماں ہتی بیٹھو کہ چلو ٹھیک سئے آخر وڑے چاں زاشیں وری آوشیں تاں بیٹھو بیٹھو واٹ زہئے زوئے تھاکو ہوچے کہ گھنڑو ٹیم تھئی گیو سے جانور آوتا کم نتھی؟ آوے چاں تے؟ تاں زوئے کہ موٹو ہیک کو گدہاڑاں کو گھوڑاں آن ہیک وڈو ٹولو بیزو آوے پرہو ماناں کو گدہاڑاں کو گھوڑاں ماناں ای آویں ارہا شیہں مناں زو کر نووں منیں زو کر زانور بیزا دہوڑیا ہتا نوا جانور آتا موٹا بیزے قسم را ماناں گھوڑا گدہاڑاں رو ٹولو وڑے بیزو آوے پرہو، بیزو آوے بیلاں ماہ پڑیو آوے ناں سرے رہاں، ہو تاں زائے ئتے ئی بیٹھا ، ہتے ئی بیٹھا کہ آوے سرے رہاں ہیڈاں ہوڈاں گھوڑا گدہاڑا سریں رہا سریں رہا تو شینہں تو ہتے ئی بیٹھو پانجے خیال تے آن چاں کی رہیو کہ جانور نواں آوی گیاسے پر چاں زاشیں، میلہیس ناں، آوے سرے رہا، سریں رہا، سریں رہا تاں شینہں پانجے خیال ماہ بیٹھو تاں بھلیں سری رہیں، سری سری سری آخر ڈکھکڑا ماں رے آسیں چاں زاشیں؟ آوے سسروا مٹیا، سری سری سری جیوو کر ڈھکڑا تھیا تو ورے آوے شینہں فری آیو فری آیو تو زیوو کر تو آں ورے دہوڑیا، دہوڑیا تو زیوو کر وڑے بیلاں ماہ وڑی دہوڑی ہالیا دہوڑی دہوڑی دہوڑی کنک تھیا وڑے شینہں ایئاں رے سیڑے دہوڑے آ تو جانور تو بھائی زاتا رہیا وڑے آوے ہتے ئی بیٹھا شینہں بھی آوے ہتے ئی بیٹھو کہ جیوو کر تھاچا وڑے پانڑی رو پاسو ڈیدھو بھائی آتو ہرنڑ ماناں ای گھوڑا گدہاڑا وڑی اے انجا آ تو زاتا رہیا، زاتا رہیا تو آں تو ہنڑے شیٹا زائے واریا کہ بھائی ہنڑاں، آہستے آہستے گاہ باہ کھئی ڈھو کریو ہوے ہے لازمی پانڑی بھی کھپے ناں، پانڑی کھپے ماناں پانڑی پیونڑو سے۔ آہستے آہستے آہستے آہستے آہستے نیکریا بھائی ہے زیووکر پانڑی بانڑی پیواں ہوڑے ہوڑےہوڑے تھاتا آوے پانڑی ماہ آئے پڑیا۔ پانڑی پیئے رہیا کو گھوڑا کو گدہاڑا ماناں ای پانڑی پیئے رہیا، ماناں پانڑی ماہ زیلہے رہیا ایڈاں ہوڈاں جیووکر ماہیں بیٹھا تاں شینہں بھی ہتے ئی ماناں بیٹھو ہتو کہ موہندی بار بچی گیا تو ہائیں چاں زاشیں؟ آوے ناں شینہں پھری آیو ببڑ کرے تو جانور آوے اوٹھتا دہوڑیا۔ دہوڑیا آوے، دہوڑیا دہوڑیا دہوڑیا ماناں شینہں آوی پیو۔ ہنڑاں کہ شینہں بھینڑاں آوی گیو سے دہوڑو بھینڑاں، دہوڑیا دہوڑیا پنڑ شینہں پنڑ جام دہوڑیو، شینہں ماناں اولاں پتھراں ماہ پڑی گیو سے، پگ ماہ دھک لاگل ہتو منڈو ہتو پگے تے منڈو ہتو ماناں شینہں گھنڑے ئی کوشش کری پر بابا جانور ہاتھ ماہ زاتا رہیا کوشش جام کری سے جانوراں سیڑے دہوڑی دہوڑی کنک تھیو بیزی تو پگ میں دھک لاگی گیو سے ہوے کہ ای ٹھیک تھے کو جانور گری لوں ای تو امارو پورو بیلاں ری ستیاناس کری لاشیں۔ ام اتی پوری کوشش کراں تو پر جانور امارے وکڑ میں سڑتو نتھی ائیں پگے تھئیں منڈو تھئی گیو سوں اینے کرے جانور تو چلو ٹھیک سے آہستے آہستے وڑے آیو شینہں تو بھائی فیرو ہالے ہیڈاں ہوڈاں ماناں تھاچو ہیڈاں ہوڈاں فیرو ہالے بدہے زوئے کہ یار بیلاں ماہ تھی جانور تو کا شے نتھی راکھتا رہا وڑی ماتھے ماناں زاوے شینہں مناں ہتے ئی بیٹھو تو ماتھے آوے وٹھی زو برسات آوے پڑے، برستا پڑی تو گاہ تو ختم تھے گیو بیلاں ماہ، تھوڑو تھوڑو ہتو ماہیں زے آوے ناں برسات پڑے ،برسات پڑی تو اولے آئے پانڑی آیو، برسات رو پانڑی آیو برسات رو پانڑی بیلاں ماہ، برستات پڑی تو گاہ وڑی موہرتی ناں بھی ودھیک تھئی گیو۔ ایلاں تیں ودھیک گاہ تھئی گیو کہ ہل، شینہں کہے کہ بھینڑاں ہوے بل سے، بل سے ماناں آتلو بدہو گاہ تھئی سئے آخر کوہک ناں کوہک جانور تو لازمی آوشے، تو شینہں کہے کہ ہوے برسات بیزی پڑی گئی سئے موسم بھلو لاگل پڑیو سے آن آئو موسم ماہ تو چلو ٹھیک سے پر جانور چاں نی چاں آوی زاشیں آتلا جانور دہوڑی گیاسے چلو خیر سے آخر لازمی ہوے آوو برسات پڑیو سے گاہ بھی بھلو تھئی گیو سے، ہنڑ بنڑ ماناں عالیشان تھئی گیا سیں برسات ماہ ونڑ بنڑ دھونری گیا عالیشان کام تھئی گیوسے تاں وڑے زوئی جائے تو بیزو دہنڑ آوی ارہو، آہستے آہستے ماناں سوٹھا نواں جانور آویں ارہا، شینہں تو بھانڑے خوش تھئی گیو کہ بھینڑاں جانور تو بیزا آوے رہیاسیں یار۔ آز تو کام بھلو سے، آز تو موٹو دھک تھئی زاشے، ام آیو بھی کجھ دیر سیں ان پگ بگ بھی کجھ مٹیو سئے شینہں کہے ہوے تو جانور نوں ہیک آدہو ناں ہیک آدہو پکو گریش مے ناں بھی آٹلو باٹلو، ماناں بیلے ماہ گاہ سرے رہاسیں منیں بھی کجھ تو خوراک ماں ری بھی کھپے ناں، تو شینہں ایئں سوچے تاں جانور آئیں ناں بیٹھا آہستے آہستے بئی بیلاں ماں پڑیا آوے کہ سرے رہاں آیا آہستے آہستے سریں پیا ان جانور تو وچارا بیہے رہیا کہ یار بیلو تو شینہں رو سئے، شینہں رو سے تو شینہں رے بیلاں ماہ زایا تو کجھ پانجو خیال بھی راکھاں زے بھئی آمڑے تاکیں رہاں ایڈاں اوڈاںلوننڑا بونڑا ہنڑیا ماناں یڈاں اوڈاں تاکتا زائیں رہا ہوشیاری راکھیں رہا